<noise> طبعا لما نتسأل سؤال زي كديه ان البلدان تروح تتستكشف الفضاء ولا تحل مشاكلها على الأرض؟ المنطقي والطبيعي والبديهي ان الانسان يحل مشاكله على الأرض الأول. دلوكتي انا لما يكون عندي اشوية مشاكل على الأرض وانسان بيعاني من الظلم والقهر والحروب واقتصاد مدمر والتعليم <hesitation> متدني انا الافضل والاولى انبص على مشاكلي ونحلها الاول على كوكب الارض وبعدين لو عندي وكت نبقى انروح نستكشف في الفضاء.